أ <hesitation> أجول لها أنه لازم يعني تبدأ بتجليل السكر شوي شوي، وف الفرج.يعني أو تستبدل الحلويات بالفواكهة أو الشيكولاتات الداكنة، كمان تحاول تظيف نكهات طبيعية للأكل ،مثل الجرفة أو الفانيليا، عشان يعطي طعم حلو بدون سكر، وتجدر تسوي وصفات صحية الأطعم اللي تحبها يعني أ مثل الحلويات الصحية وبالتدريج إن شاء الله بتش